Iyeme ati yajɛ ishe iyi meye bou imeye ne she yimeye bobu maa gana na nga ga demza na celeo na gapa muba ni tha tana kenf anga ma njɛ ime iyimene maku kamar tiya, iyimeye negebu leni te nge ushe she ngana kemi ashuna ehie ta hia ag uwe ma aka lele heme nama butu ba sanga ganan huwan gana she mgi aka pana bu cicishi, nashe bu canje ba bassa ata ogu, oto gu akaci emen nfaha exhe suyi ma ata shi muna tu no ezhe sugo mun no agis ata fo zhe no ene ezhe orogono a pata orufo atra cima ushe azhe sugo mura arafwa se ezhe voho meu eveni ezhe osu go eatu e suji tura ubwa wi nazha omo nga na aha ata emure ibe nazhi aka di okure tiya asha ashilo ta dwa suo eshi yashe ma gana butu na izheyu tasu be zhe na momduna gana ta buna dna mubano we te uze mama pussa. Na zhe aha ciya egicije yashe inae ti yosho bi zhe yoso ie guba yahse tishitog oabe zhe shito go iye giba be eri zhe ba jaja gata ba chitogo bieve alu haaba shaba nazhe shirta gi, ye eri tuma hiti ganibe ye en tu maa akeama ebi shebi igene nje alubwanibe zhuini a nane mu hii atana abuje hwe ba gala na ee hwe tani glubo a tos bieriva nda ce na abu alubta atabu zhe lugumonr shipa alubwa atabi zebaya awasa wasa na aba, keni iyewen ne ebi evi banda ni be na zhi a ashina ba gana aga dumua mh bi zhe ba kala iz gana yasɦ ica nu tuna ebusuji be eri a bila ashina aka ci bu zhe boho yahse ine she ma igene ebi hari aka cibu zha nda husere, ake tu mo ci ana bi zhe mo ni hewe ibe nge mapi omo ashina vabumre biza atwa bi duna bi tue bi zhe lilomo la zhi kimpo awanne je na zhi bz zhono yanu rubu alaaci eyekwo na tare ono nuso lemi ba swa tamati zagba ashina usehba zwa pupin ashina gana ashina awaza gwa ono lampo namba ana ga auda buzobuzo namba, ebi eri bavotiga na ashina ebi eri lega ba swa jwata na tiga ta shina bi eri bovo tiga ta shina zuwa ma zwa ebi eri ka bovo tiga ta shina bu zono makwa gana, genoake the we ime ya ata hwa kei ata iya nus lobutu shi iba ge te.